יא, ס'איז מעגליך צו טוישן דיין פערזענדליכקייט דורכן ארבעטן אויף די מדות. אויב מ'האט שלעכטע מדות זאל מען ארבעטן אויף דעם. און אזוי קען מען זיך טוישן אינגאנצן.